لا طبعا أفظل إني أحب أعيش حياتي كلها بالغ شاب بالغ كبير عنده قرارات عنده تصرفات ما أحد حكم فيني أحد يقول لي أدخل نام الساعة كذا أو لازم تصحى الساعة كذا، أكيد هذي مسؤولية كبيرة أنك تتحمل مسؤولية نفسك آآ أنك مثلا آآ عندك قرار قد يؤثر على حيات سلبا أو إيجابا، لكن لازم تشيل مسؤولية نفسك يعني وين بتروح من المسؤولية؟ المسؤولية ورانا ورانا.